sagale sun ak miidaasen sadeenu wotjeebisite wo dandaani wot daren wot dareni duub akas daabdai wo tadibi woldur itdaabeni duum tuun maayean itbuusenu ama akum ishin feden sun ilaalte sadeen sun akas wotjeebisite daabde mal ishin bichaateet irafuudeni unum nyaatenie